nyɛrɛnyɛrɛ pɨ bɨ pɨ kpii rɨ bɔɔrǝ wǝ arɛɛpǝ pɨ kpii rɨ nyarʊ Wǝ bɨ anyɛrɛnyɛrɛ pɨ sa wɔɔ mɨŋ apɔɔkpanɛŋbɨsa mɨŋ anyarɨnɛŋ sa kɩkɩ wɔɔ nɛ pɨ láa ya pɨlo gurǝ pɨŋ fɨ? tɩŋwʊ wǝ pɨla tɩŋwǝ lǝ mǝrǝ wǝ ŋwɛŋwɨ rɛ wɨ lóo ru rɨ pɨla tɨŋwǝ pɨŋ fɨ pɨŋ ya gurɨsa wǝ pɨla yaa gurɨsa wɔɔ ɖi rɨ gurɨrɛŋ lée yee mɨŋ la ta meyimeyi paa gǝ ekeniŋ mɨŋ emarɨ oo la ta mɨŋ kɛɛpiɖɛ mɨŋ wowopiɖɛ lǝ pǝ láa tɛlɩ rɨ wɔɔ, susupiɖɛ loru láa tɛlɩ wɔɔ lo korɨ atɛɛ rɨ <hesitation> tuwe lokora tarɨ ɖe oturu wɨ le yee mɨŋ wɨ la ta mɨŋ kpɛrɛ ǝhɨŋ pɨlo gurɨ we wɨtɨ wɨ ri rɨ guɖɛ pɨ láa ya pɨŋ fɨ pɨŋ lɔ akɛɛpi putuputu pɨ koturu bɨ anyɛrɛnyɛrɛ pɨ sa pɨ kpoopu pɨ teeri rɨkɨsa vǝnɨŋ wɨle yeenɨ wǝ kɛɛrɛŋ na ka tɛ rɨ gurɨwe wǝ gurɨwe ya le tikili wɔɔ anyɩŋ pɨla nyɩŋ pɨle ci pɨla nya kɛɛ rɨkɨsa oturu pɨ lǝ kǝ fɨ pɨŋ kǝ fɨ pɨŋkpɛ pɨ fɨ pɨ wo kɨto wɔɔ nyɛrɛnyɛrɛ lee ri kɛɛ rɔɔrɔ rɛŋ apɔnɛŋ apɔkpanɛŋbɨ we la rɛɛpɨrrɛŋ wɔɔ mɩŋ pɨla rɛ lɨ wɔɔ pɨlo koro roŋ lǝ kɨ fiwe wɨ yelǝ diŋgborǝ amaa kɨ wɨ yelǝ turɔɔrɔ paa mɨŋ anyarɨ nɛŋbɨsa wɔɔ pɨlɨŋ pɨlɨ tɨrɛ rɨ nyiyǝ wǝ wɨlǝ wɨ kaamǝ ekiniŋ wɨ láa cɩrɩ lě giriŋɖǝ. do mɨŋ anyɛrɛnyɛrɛpɨsa pɨla ya gurǝ rɨ lö gukpǝ wɔɔ gǝ ekiniŋ wɨ lɨŋ roŋ lǝ wɨ lɨŋ yeemɨ lǝ turɔɔrɔ rɛ kɨto ka mawʊ rɨ giriŋɖǝ. wɨ láa cɩrɩgiriŋɖǝ paa wɨ láa cɩrɩ gukpǝ. kɨto mɨŋ akɛɛpɨsa kɨtɨŋkǝ pɨla ya okui rɨ lǒ okuiyǝ wɔɔ ya paa tɛŋ pɨ lɨŋ yee lǝ turɔɔrɔ kɨ la mawɨ paa kɨ la mɨ nyɩrɩpɨ kɨ lǝ mǝ fɨ fʊʊ la mɨ nyɩrɩpɨ la mutoolu lǒ gukpǝ kɨ lǒ gukpǝ wɨ poŋ ayɩrɩ ya paa mɨ maa anyɛrɛnyɛrɛ tuiyǝ yɨŋ mili rɨ lě ekiriŋyǝ wɨlɨŋ pu nyi wɨ lɨŋ poŋ ayɩrɩ kʊrakʊra nyɛrɛnyɛrɛ wɔɔ tɩŋwǝ wǝ gorɛ lóo ru pɨ lǝ fɨ pɨŋ ya pɨlo gurǝ oo kawǝ oo <hesitation>